arumim urunama ruk rahiamakha mjimga nozu rumum nu oro okwukwo njimakomya wumaker oro onyiemaka wumaker oro onyinemaka nu budem-nok ogbor zile alibeke bla-kwyi era lem bu nha ogbor kiya vuru bia ouu dohoa hekim anovudohoa le tinu ora eru mim ma n ha bayini monor zi nu ci ouu nnebia ouch bih erua bu ouuda nu reihe ogbor auudara nu reme ogbor avumela bita ng elewea babialla ba bia vuraa ka buzu iru aruga nu ham aru bu ara baram ozi nu odeka bedu efik keam okwekm moba jiwa kam jiwa zegu dazulu ahi nu oro but aru kuyem negimbeda aka nabadu ma ruu ma ntam nogma na badue oziogbu ah be gbagbagba oha mr yime aka nibida ohamemegwa oyinunka